Karazan̈a desera ndraha haiko zen̈y ndraiky karà voankazo àby ren̈y ôhatra: pomy, katakata, <hesitation> manga, iaorita kà an̈anaovana tsindry sakafo, salady defri, frezy karà in̈y.